A, las in couameh, nechmahtia couameh. quiquimechtli, tlen lalivis cah vehveyin Coumeh o quiquimichmeh tzocotzitzin amo. lalivis nechmahtiah, pero inun viviyaque. lalis que nechmoahtiah porque hasta. tohtomouqueh, ua semotlaloua quemeh. ohtzintle pos nichmahtiah O quiquimichtli asì derepente. tzihtzicuintevi pos nichmahtia. hasta nimahcotzahtzi, porque. ocniquimita inun pos nechmahtiah O yeh inun ca neh amo nequi. amo, nequi nequimetas yon. yulcameh porque nah de por si. namohtiah, amo, amo niquehtos que. amo nechmahtiah, quiemah nechmahtia. por inun amo nihniqui niquimietas. nun yulcomeh Inun yulcomeh amo nihniqui niquemitas. eh, inun chuncohteh, chuncohte noihqui. amo nicnequi niquemitas porque. nechmahtiah, nechmahtia niquemitas. mejor amo niquemita, pero quemah. nechmahtia inun Nechmahtia leyunteh, leyunteh. nechmahtia, la verdad quiemah. nechmahtiaya porque amo, amo, nunca niquimita ua nihmati. nihmati que tla niquimitas. ne mahcotzahtzis, por inun. mejor amo niquimitah, porque. quiemah nah aran, aran nimaveneh. argan nimaveneh ya